Haan bewa pe na gehaftan jaumiru. So saye, gehaftan jaumiri. Dode laari jaumiri. Musa manna ge kama, weftan budura talo. So saye madoka.